Scì l'é poscibile vive unna vitta morale sensa religion, e penso che noiatri gh'emmo tanti exempi de persoñe coscì noiatri in Italia e l'astrofixica Margherita Hack a l'ea unna persoña drita